جیکٹاں دے کئی قسم ہن جو وکھ وکھ مقصداں اتے موقعاں لئی دتیاں جاندیاں ہن۔ بامبر جیکٹ جو عام طور تے چمڑا یا نائلان تے بنی ہوندی ہن۔ فیشن والی اتے درمیانے <hesitation> تپمان وچ سٹینڈرڈ گرمی دِندی ہن۔ جو کیجول آؤٹنگ یا ہلکے موسم لئی اُچت ہندی ہن۔ پارکا جیکٹ جو اوڑھ یا انسولیشن نال پدی ہوندی، حد ٹھنڈے حالات وچ اک شاندار گرمی دِندی ہن۔ اتے سکینگ یا سنو بورڈنگ ورگیاں آدرشی ہوندیاں ہن۔ <hesitation> برکھا والے موسم لئی رین جیکٹ ہلکی، پانی روکدی ہوندی ہن۔ اتے برکھا دے دوران سوکھے رہن لئی بہت وڈیا ہوندی ہن۔